Aya ku ochikapa oohe a, eko duu num gaa he ochikapa. <hesitation> Ọdanka a kla ọlẹ le he, o ge too len ma, ng ke le heyi. Ng lẹ iye kum gwa. Ng nyẹ, ng gaa le ta oolihi. Ng ta oolihi kum bọọ, ng ke lẹ eyi ya ajẹ, ya ajẹ ga num gee he ọọ noo gee lẹ ọnyẹ, aman ka o gee too le a. Ng lẹ eyi ya ajẹ, yẹ ajẹ, yẹ ajẹ. Ng ga ẹga akọkọ ne i hi ka ọtarugwu nya, ku aabakpa nya. Ng ke gaa i la. Ng lẹ alubasa la, ng lẹ utumato kuwa nya la. Ng nyẹ, ng kaa wa, ng lẹ epu la, ẹgbla-otuta, ohigbọdi ka ọda ẹmẹmẹ noo bọọ a, ọdanka ẹgbla otuta i yọ anun, aman ka ugaliki. Ọma opii ku alọ yọọ tu ipu odre ẹmẹmẹ. Ng ga ulọ kunu, ng kum gee la, ng le la. Ng kpli, kpli, kpli, ng le la. Ng le la a ẹẹ gẹ, ọda doodu noo chum ẹgba a. Chẹẹ ng ke i ta ulọ ku ochikapa abọhinu gaa lẹ ochikapa la. A i ta ulọ ku ochikapa a i ma ẹdọ alẹwa layii. O lẹ ẹẹ noo huwọ ọtu, o lẹ ẹẹ noo huwọ ọtun. O lẹ ẹẹ noo ta ọtahẹ. O lẹ ẹẹ nẹ ije kunu tabọ wajẹ fiyẹn. Oduuma na je ka anu wẹ ọtu ku anọọ ku anọọ la a n ke nyẹ ke i la. Ng le la bọọ a, ng ke le yẹ nma oolihi, ng ke ga ọlẹ. Ọdanka ng gaa ọlẹ nma oolihi, ng lẹ uwe pla. Ng ke mlẹnyọ ng lẹ iye gwa gbọbu ẹẹ kum wa i ya ọda num gee ya a. ng lẹ iye gwa a, ng ke ga. Ng kwu iyo a i kpo bajẹ nma ẹkpa. Ng lẹ akọkọ a wu, ng kwu hayi ajẹ. Alubasa a, ng lẹọọ bẹ ng kwu hayi ajẹ. Aẹgbla otuta mla ugaliki nya, ng ge gba ọ tọ duu or ng kwu hayi ajẹ. Umangi, aluka ku umangi num ge ya a ng lọọ nwla. Ng kwu kpo ba ajẹ. Chẹẹ, ng ga, ng gaa lẹọla gwo. Ng lẹẹfu kpo, ng lẹọla tu gwo. Ọla a gboo chẹ, ng kwu ẹhi u, lẹẹhi na. Ẹgẹ duuma na koo lẹọọna gbọbu lẹ naana, a i na ọọ pii o. Ohigbu ka owu le pẹ tọ, nma eko na na ọọẹẹ, nẹ a nyọ wa a. Abaa jen ma, a i na ọọ pii. A ke lẹ enkpọ tọ, a lọọ na a. a kwu ọọ i chọla. A kwu ọọ i chọla, a lẹ enkpọ tọ. A kwu ọwu i kla ọọ, ohigbu owu ọlam noo ge pẹ ga ọọ kpata kpata nma ipu ọlan ma, aman ka owu ku imu nya noo pẹ tọ a. A ke kwu ọwu i kla ọọ. Chẹẹ, ng wa i kwu ochikapa u, ng lọọ towu, ng kwu ọọ i piya tu oflenje. Ng kwu ọọ i piya tu oflenje kpla ọma a, a lọọ towu, towu, towu. Ọdanka ẹchọ yọ anu, a lẹẹchọ ya nma anu. Ẹchọ i yọ anun nẹ, o ke lẹ aapu, a lẹ apu kunu towu nma anu wa ẹjila noo huwọọtu a, a ke kwu ọọ i piya tu enkpọ chọla. A ke piya tu enkpọọma, a ke lọọ na. A ke kwu ọọ i piya tu enkpọ chọla. Ọma aya ku ochikapa nẹhẹ. Atuma yọ abọọ duu ẹ ma. E kwu piya tọ chọla. O le je wa ọtahẹ ei, a kwu ọọ i hayi ajẹ. A kwu ọọ i wla. A kwu ombli ne ge le na ochikapa nya u, a kwu ọọ i wla tọ. A lọọ ya kpla, a lọọ na kpẹẹm, a kaa kwu enkpọ i tu ẹhi a lọọ na pee. A kaa kwu tọ chọla. A kwu ọwu i kla ọọ. O ke yọ abọọ yẹẹ, a kwu ochikapa u piya tọ, kwu ọwu i gwu ọ. A lẹ ọma piya tọ ohigbọdi koo bi ge nu. Kwu ọwu i gwu ọ okonu a. Eko no i je, e, a ke kwu hayi ajẹ, kwu ọdee i kla ọọ. A ke ga aya ku ochikapa ei na oyibo hi ujelọfu, na alọ ke hi ka ochikapa o lẹ anọ tọ yoo a, a ke lọọ ya liya, lọọ na, kwu ọọ i towu, kwu ọọ i piya tu ẹhi che ọla. Lẹ ọọ na kpẹẹm kwu ọọ i piya tu ẹhi chọla. Lẹ ọọ na kpẹẹm o i je igbeyi, igbọmpa a, chẹẹ a ke kwu anọ i chọla. A kwu ẹhi a i chọla ẹẹ, kwu anọ a i piya tọ. Adanka anọ nẹhẹ huwọ ọtu a, a ke le tu ẹhi. Eko na ke le tọ bọọ no ke nmọla yẹẹ ẹẹ, a lẹ ọma tu iyinu eyi. Eko no dee ya ẹẹ, a kwu alubasa u, a kwupiya tọ. A kwu piya tọ, a kwu utumato i tọ. Kwu akọkọ a i kwu piya tọ. A ke lọọ chọla. A nmọọ ọla, nmọọ ọla, nmọọ ọma ga ẹjila na lọọ tu okonu no le nmọla wa ẹjila na dọka ẹẹ. Ẹẹ na je enkpọ tọ mẹẹ a nẹ. A ke kwu enkpọ i tọ ẹẹ, a ke wa i kpaa usa, a ke kwu enkpọ i tọ ẹẹ, a lẹ umangi nwla tọ kpọ. A kwu ọwu u a kwu gwu ọ. A nyẹ. A baa nyẹ bọọ a, ochikapa na piya tu ombli hayi ajẹ a, a wa i kwu ọọ u, a lọọ nwla. A kwu ọọ i piya tu urọba noo dee nyileyi ta. A lẹ enkpọ tọ. A gboo na ọọ. A na ọọ, na ọọ, na ọọ, a jila ọọ iye, jila ọọ iye, jila ọọ iye. A lọọ jila lẹ enkpọ a kpobonu nma anu. A lẹ enkpọ ọha tọ kpọ. A lẹ enkpọ a tọ yẹẹ, a jila ọọ iye, jila ọọ iye, jila ọọ iye, na ma ka enkpọ a ọọ kwu tẹhẹ ẹẹ, ka oblinyi gẹn, chẹẹ a gboo gla ọọ tu ombli. A gla ọọ piya tu ombli, gla ọọ piya tu ombli, nẹ a kpọọ ẹmẹmẹẹma ohigbu ka ẹchọ gee gla uwọ abọ ga ọọ gla nẹẹ a, kwu ọọ i gla tọ, na ma ka, ii, ọkwu kunu i too piya tọ ẹẹ gẹn, a ma ọkwunu a ta yẹgẹyẹgẹ. Chẹẹ ẹẹ na piya tu ombli che ẹyi odee a, yọi wla enkpọ bọọ. Abo yọi wla enkpọ bọọ na kwu ọọ hayi abọọ a, a ke nma ọwẹ nu. A nmọwẹ anọ na i chọla a, o ke yọi je kunu bọọ kpọ. O je yẹẹ nẹ a ma ka o dee ya nẹ anọọ ke gee lẹ igblẹnyi tọ koo dee lọnyẹ gla ẹẹn, a lẹ ọwu ọhọ a nwla. A lẹ ukọ ya ọọ a kwu tu abọ. A lẹ igblẹnyi tọ. Ọdanka o dee bi ọnyẹ wa ipunu na gee piya ochikapa a tu ipunu gla, a ke piya tọ. eko nook e wa ọnyẹ kunu ẹn, a ke kwu ọwu i gwọ kpọ ochikapa a ke yọi wla ajẹ. A koo ga ọnyẹ ku igblẹnyi ku anọọ nẹ anọọ gee le gee gwa enkpọ tọ gee gweeye ẹẹn, a ke kwu ọọ i piya tọ chọla. A lẹ igblẹnyi tọ, eko nẹ umangi i fọn a i tọ, eko nẹ ọma i fọn a i tọ. Uklafishi na i tọ a, o ke jọn nẹ, a ke i wu a i tọ kpọ. Eko nẹ ayis fishi na dọka oole tọ a, aman ka ẹbẹ ọlamu aa, a ke i tọ. Eko na piya ochikapa a tu ẹhi a, nẹ a i kpọọ tọ mẹẹ a chẹẹ a i kpo tọ ẹẹ, a kwu ọwu i gwu ọ. Aọdee umangi ku ọkpa ẹyẹẹyi ẹyẹẹyi noo ba a, noo he uwọ ọtu a, na i piya ọọ tọ mẹẹ a. A kwu ọọ i piya tọ ẹẹ, a kwu ọwu i gwu ọ. A kwu ọwu i gwu ọ ẹẹ, a kwu ọla i tu gwo tọ ẹẹ a gaa yajẹ. A baa tu ọla tọ bọọ a, a kwu ọla i tugwo tọ nwune gaaga, o kwu yọla o kwu ya odudu. A ke i tu ọla a tọ ẹmẹẹma, ẹgẹẹ nẹ uraisi a ochikapa a gbọbu, nẹ ọhọ a ke i je ọla a. Chẹẹ a ke yọi ya ọọ ẹmẹmẹẹẹma. Ẹgẹẹ noo yọi je ẹmẹẹma bọọ a, ẹgọma nẹ ọnyẹ a ke yọi pẹ tọ iye lẹ a. Ẹgẹẹ noo yọi je ẹmẹẹma bọọ a, ẹgẹẹ nẹ ọnyẹ a yọi pẹ tọ iye lẹ a. O key a jaaaa gbeko noo ke ga ẹjilanoo le je ẹẹn nẹ anọọ ke chika ooje ọọ hilata gla ẹẹn, a ke kwu ọọ i hila. A kwu ọi hila bọọ a, a kwu ọọ bi ga ẹga okpo odre che a. A ke lọọ nwla noo ga ẹjila ku ọnyẹ kuwọ noo huwọ ọtu ẹẹ, a keg boo kọ. A kọ gẹn nẹ a ke dọka oopiya ọọ tu ukula che e, bikọs ọnyọọnyẹ lẹ ẹkuwa i che le e, a kwu ọọ i piya tu ukula. A ke tubla achẹ noo yọ ọlẹ a, ne ka aa gee le boobu nya ẹẹn, a ke kwu ogo u a ke gboo che lẹ uwa. A le che a kwuu lẹ ọchẹ a, a i che a kwuu lẹ ọha. O ẹgẹẹ nẹ aa lẹwa ọlẹ lẹ nẹẹn. Ọdanka aa ke lẹwan, awọ mla ọbuwọ aa ke le aman ka awọ ofuwọ a ke le. Eko nẹ aa ke lẹwa a, a ke i kọ lẹ ọnyọọnyẹ kpla ẹẹ ku a i je ẹku iyuwọ. A ke i kọ liya ẹẹ, nẹ ọnyọọnyẹ gboo le ẹku iyinu ẹẹ, afta nẹ a le je lẹ ọnyọọnyẹ kpẹẹm ẹẹ, awọ abọhiyuwọ a ke gaa yajẹ a ke gboo je ẹku iyuwọ. A kwu ẹkuwọ u ẹẹ a keg boo le. Gbọbu ẹẹ ku ami a koo le ẹkum eko duuma, ng ka ọwọicho ahinyaku odre na je gam ipu ku awa nya a, ipu ku uminiti nya a, ipu ku eko nya a. Ng ke lẹ ahinya ta ọwọicho, chẹẹ ng ka ng keg bọọ ẹẹ. Ng ke gboo le ọọ ipu ẹbọ. Bikọs ọdanka ami a, ng le eyi ta odre kum ya liya a, ng lọọ ya ta ọtu kum. Ng ka odre nya lọnyẹ gam ibiyoo, o hum ọtu ibiyoo, ohigbu igbọha noo ka i hum ọtu oole kpọ. Ohigbọdin ka ng lẹ odre noo hum ọtu ya liya, ng ga inu ng le che ng le nẹẹn. O kaa le odre ee ya le le boobu ka mm, odre a kwu jum ẹjẹ ẹẹ. Ochikapa a i lum ọnyẹn, o lẹ ẹchọ, o lẹ ọha bọọ a, ng chẹ ooya ẹkum liyan. ọla a ya lẹ iyuwọ a, anu mafu iye kuwọ a. Ẹgẹẹ na tu iyuwọ biye lẹ a, ẹgọma nẹ a lẹchẹ lẹ a. ẹgẹẹ na key a odre kuwọ lọhi lẹ a, ẹgọma noo yuklọ iye kuwọ lẹ a. So o i chẹ lẹ ami a ge ya odre kum eni hawọn niha. Ekoduu num ke dọka num ma ije ga ẹjila num dọka ooyọọ an, ng ke mlẹnyọ gbeko num lẹ ije nu ma a, ng ke le ya ng le le. So, aya ẹẹ nẹ ami a ge le he ochikapa ẹkiyim a yọ bọọ a. O ke wẹ ẹku anọ nọwa, a lọọ he o ke wẹ ọnọwa liya yoo. A ke lọọ ma, o koo huwọ ọtun naana, a lọọ ma o gee huwọ ọtu oole. Ẹku anọ nọwa a koo ge hum ọtu oohe fiyẹ ẹku anọ obonu a. Ẹku anọ nọwa a ge hum ọtu oole fiyẹ aọma ẹgẹ doodu noo lẹ a le le iye gbo uwọ nẹẹ. Bọtu ẹku anọ obonu nya, a lọọ he, a lọọ ya ẹẹnya, e ke anọ obonu ọọ ya a, aman anọ nẹ ami a ya abaabọm ma, ge he ami a ọtu fiyẹ ẹku anọ obonu a. Ẹgẹẹ nẹ ami a ge bi le he ochikapa kum a yọ bọọ a eko duu num je ka um gaa he ochikapan, ng lẹ ije kum tutu, ekohi ẹchi ẹta naana ng yọi tutu ochikapa eekponu oohe ẹ. Ẹchi ẹta ọma num ke ma ka o ke le lọhi gam ẹẹ, num ma ka um lẹ ije a lẹ jila ajẹ ẹẹ, chẹẹ ng ke kwu ọwẹ oolihi u. Iyo duuma num ke chika oole he ọọ a, chẹẹ ng ke nyọ i kpo la. Ng lẹ iyo kpo la kpẹẹm a chẹẹ ng ke wa i gboo ya ọọ. Aboo hum ọtu oole ojoojin ma, ng gaa ya liya eyi yum kan lọọ tutu kan le le chẹẹ o nmum unwu naana ẹẹ, o nmum unwu fiya gẹn. Ohigbun ka ọna a, anu wẹ uklọ abọ kum a. Ọma ya nẹ ochikapa i too nyanjẹ kpa, ii ochikapa a na aa i gaa chọla a? Ọma a, ẹnya ku ochikapa nẹ aa yọi tine bọọ a. Ọma i ya oche, oche ne i họ ka ọọ, ohẹmẹ. Abawa ogbẹnyi mẹmla oche ne i hi isawula a. Oduuma na he noo lọhin ma, anu ge, anu ge tu oche ne ge hi isawula a. <noise> gbẹ gbla ọọ, oche ẹẹ ne kaa hi ka, <hesitation> oche oyọdi, abe kee i họ lẹ a? Oche o lẹ abawa gbẹmii ọma. Odre na he nẹ a tọọ biyen ma, anu i yọọ a. So o chika alọ gaa he ochikapa, alọ tọọ biye ku alọ he. A ke i tutu nẹ a lẹ ọda he nẹ a le le, awọ abọhiyuwọ a je, ohigbu ọdi ka ochikapa abọhinu usitachi noo wẹ a. O je ọda duuma lẹ iye noo, iyo nẹ a kpo tọ a, anu i yuklọ ikpiye kuwọ a. O habọ da ochikapa abọhinu, a i le, o ya ọda doodu ikpiye kuwọn. Bandẹ oche. Ohigbu ka ustachi noo i je gawọ a. Bọtu iyo na gaa kpo tọ a, iyo a, gbẹla, tutu ka anọọ lẹ iyo ẹgẹẹnya gwo tọ, anọọ le le, ayipẹ ọlẹ anọọ le le, ẹẹ i kaa i hẹ chaa fiyẹ. Ẹẹ ka i lọfu iye fiyẹ a, anu na i ya a. Anu nẹ ami a ge ya a. Abo ge tum ọtẹ oole fiyan ma, eko duu num le he liya ẹẹ, ẹchi ọma, ẹchi ọma duudu a, ng